No siin väega kimmähe olõnõs, mis tüüd tetäq, aga <hesitation> sääne hää olõs arvatavastõ näütüses üsäpuutri, määnegi märkmik ja kirävahend.